والله لمدة أسبوع نقسم الأيام نهار الأول مثلًا مرتاح فيه نعمل قيهوة نعمل نقرا حاجة، النهار الثاني نعمل سبور كذا والا نتفرج في سيري ،النهار الثالث نمشي نعمل تكويرة، النهار الرابع نمشي نعمل قهوة مع صحابي، الخامس والسادس وبعديكا نسافر شي نتفرهد شوية.